wonan lila oonjaati fed pili pili mugu india sunia, akama cholea yedeni sun akan fedai iyoo aminenii mara french beans ta gola fransisun silaate akama oonjaati fedai simu kas darga urum dagaa, duum sun akan nyaano fedai iyoo midaan wor nigeria